Añeteteko opaete oime yande mbaeyue kiraiva see jauvaera café <hesitation> siempre con azucar, se Mbaetɨ crema ndive, se sembo gusta jare ayue yae jau yave café azucar ndiveño, jare jukuraïvï <hesitation> seveguara mas ikavi, kutïgui oimeko amogue oiparavo iyeïpeva, erei se jae jokua jaeva aipota ayue café jëva ndive.